जो भी निर्जोरी करण दाना रो अगर आपनों निकाल देजे। ती चिम अते काई खराब नहीं रो। जो भी दाना गिला रो तेरेम काई असार रो। कि तेरेम कीड़ा ने सुप भराई जाएने। तेरेम नमी भी रो जिसे कि चे थाटाश खराब हो जाएने चे ते फूटी भी जाए। अगर आपनों तीनों का जबसा धूप मां सुखार देजे। ती चे साल भर तक भी चाल जाएने। जे भी निर्जर करन रो चे काई <hesitation> चाटा खराब भी हो जाएने। चे सुखा रहे चे साल भर तक चाल जाए।